Ou yave pañandepo mopetipe piare yaemako esa ya no ata aparaiki paraete ko pe mbaeti ye kuarai jaji ye akuera ravia ye.